To lallai ntikogu Jordi tun nyapuyagi nwooyi illa kwap sur nuwoo milla kwap sur nuwoo lokachi aii Jordi kai sai nochekin noji yungne. yungne wii nemme sosai yii dimbre yiidimbre yudimbre ngin o dimbiryo ya chu- na kadon chudi kappunai tu kichan kappunna duk pu woo muru kamera jordu yo kati lahyowai bagonyo u ba yenno ba gonyo wu duduyo lambu yo yii dimbre a pii gullai diima wu lamma yii dimbirwe ma no yir kin yungne yungne yo dingin pu miru nemi yiinnubu ba' Jordi no sayiro kin a toh mere noji yungne bu bambe yii lammage yi inga nem tibbag nem tibbag neme, nem no kurangi yoo boo kuranyina boo urani yinna boo kurani yinna boo kurani yina Jordi yi ya piiyangi kundi i lamagga yi chegu min a'a yoko yo wunne nemiyo mer toh nem wiino woo nemiyo woo wino yito nemiyo ye yito kin a aii toh yungne no yir kin yungne minto a pu no chagga nemme ache bolyo woo pui bolyowi sai a tiwe yo bolyo woo ma koppu ko kekagga nuwau dingin wo neme dimbre dimbre yungne a ner wiiya kano sam mini kin twii yungne wei a gwalla nem wu ma no che kin giwa woo. Dingin yo sukan buri sukan buri tibbag yungne sukan buri yi kama kwi ka kani toh ya nerwoo tirwaltai sai sukan buru woo aryina purum woo aryina purum o a Jordi yi puiyangi allai yi puiyangi yi puiyangi dingin Jordi daga mii n'ange nko wineme ntibu kogu woo kange mere utibu kogu woo kange ar bannuwa ban ninga labuiya ar bannuwa reni yoko gami gullai ya yoko na gullai da wai na no chewai kin a'a to yoko mo amne dina gullai wooyi wuna neme wooyi yungne wu Jordi yuku ma mako wuna woopii amma yina yoko dina jor mere, jorin tuna yoko mere gullai ya garo jor gullai ya toh nedisiya yoko ba kwarayirwa a gorobuna ma yaner wu ma sarwai min toh nemwina ga kallayo ga kallayo a'a to yikka Jordi kam gaskiya Jordi nnuwa teng dingin yin kwatanta yirtin Jordi a yin chunuwai yi joronyaitu bagginnuwe wuna re mere daga pui tibbag nibu kogu yir woo neme ntibu kogu yir woo neme ntibu kogu yir woo neme to yoko ka nuwabu goro yirwa ko kwara bu goro yirwa kai sar punna min a ntikogu wuna neme pa chewai kin a'a toh leidi yukomou bai ko lallai a milla kwapsir nuwoo bai koh lalle daga yii ko tubbag chikenan merpo do jore yi perabu kogu yirti kangi. Kanadiyi perebu ningu kanacha bagnuwe tuna jorondi cage jorandi yoko a kanache in a' kopu wii neme kopu ma amno keji pa kapun ma ko wii neme kama amminbu keji ne ma kwewe a piiyau ma gullai yako yungne kam yoka aii koguyau kopu a keji goro ka keji yane mere too wii nem yoko ba kwara bugorowan mera ma yaku kwewou mo pero yaku sonuwou pero kama sarpiina samnuwai in a toh leidi toh yoko mere a lamui we wuna lokaci nlam, milla kunni surnuwo aga ayo toh ijiryi yiiwa tariyi ba kwara min a' woo yi nem wu noyir in yungne mi nko yi nunmi pero yin ko nemiyo pero nwoo nemiyo. <noise>